أنا كشخص يحب المشي كثير كثير مرة مرة ممتع المشي، يساعد بالحفاظ على الوزن، يساعد بالحفاظ على صحتك زي ما هي، أحس <hesitation> أقدر أمشي كليين لثلاث كلوات، وأنا صارت عادي زي ما انا، <hesitation> بدون تعب، بدون أي مشاكل ثانية، المشي جدًا مريح، وجدًا ممتع.